Kodi io ja io espejo ja xuú ka'ando taja yaányi taja yaányi ka'antiundo ja ku nani espejo kodi naandi'i ja jan kunde'eando naaxe'e ndeku'ndo naxe'e ndeku ta ye'endo te naaxe'e ka acomodando in espejo da'a esquina yuaá ja nandi'i ja ja ja naaxe'exi na ayiivi vaaxi inga lado jiaa ku ja naandi'i ja.